Cabara reta oime ibiti iyapite rupi jare ibiti kua jembeirupi oguatavareta kua ipijaita jokua raeño ou reta ipuere vaera ko yande ñamae je uataesa ibiti iyike gui ipaua rupi oguata oiko esa jokua ipi reta jare ipija reta ko jokua peguarai ou ipuere vaera jokoropi oyebika okaruvaera reta